اكبر حيوان شفته كان الفيل الافريقي. وكان ذلك في رحلة سفاري في كينيا. كنت في زيارة لاحد المحميات الطبيعية. شاهدت الفيل الضخم وهو يمشي في السهولة المفتوحة. كان حجمه كبير جدا لدرجة انني شعرت بالعظمة والهيبة كان المنظر رائع والفيل كان يتحرك برشاقة رغم حجمه الهائل